Akoraha mora nefa akoraha sarotry avao koa ity fanontaniagny ity io zany e bisikleta aby managny an'io aby manko gn'olo maromaro avao managn'enazy io misy an'igny pédale igny izy misy chaine da misy e pneu io zany e tena miara-miasa koa laha simba gne chaine igny da <hesitation> hivehy anaohivehy avao anao fa sy raha mandeha mandeha raha da igny zany sh arake arake fomba fivehezanao gne pédale igny zany e mampiodogny e chaine mampiodigny e pneu.